هعبرلهم عن سعادتي الأول إن أنا موجودة معاهم وأبدأ أعرفهم على أهرامات الجيزة وأبو الهول وشارع المعز لدين الله وقلعة صلاح الدين ومسجد محمد على وخان الخليلي وبرج القاهرة والمتحف المصري والنيل، ممكن ناخد جولة نيلية نتعرف فيها على النيل وننبسط وسط الميا في الجو الحلو.